تمسكين فرشاة الأسنان، نحط عليها المعجون ونفرش أسناننا، أيش؟ واحدة واحدة، يعني كذا تمسكين تمسكين كل أسنانك واحدة واحدة، من جدام ومن الخلف من ورا، وطبعًا الفراعات اللي تكون ما بين الأسنان، نستخدم هذا، ال هذا ال تدرون أيش؟ خيط الأسنان، وننظف، بس.